موجودين أكيد ما فما حتى حد ما ي <hesitation> ما يأمنش بوجودهم برك خاطر مش يأمنو مايأمنوش، مايخافوش مش مايخفوش، مايحبوش يخمو جمله زادا، خاطر زايد موجودين و لا مش موجودين، حاجه زايدا خاطر مهمش حتى باش يبرو بلا حتى شيء، نتصور ميخموش فيهم خير.